Jan nani <hesitation> l <hesitation> á <hesitation> alapicero a lapiz, <hesitation> nixhijá a ten'ndó na xhinanindó, <hesitation> n'ndó ja naikujá kadandó a iin ti'ó kadantó <hesitation> o kindó a tentendó di javana ni já nenijan kin nakindóte kanedó chi ihovaja nanijá jadaninijá.